قلم د رنګ سره کار کوي او تېز رنګ لرونکي مواد لري. کله چې قلم کاغذ ته ونیول شي، رنګ پرېښودل کېږي. دا رنګ د قلم له تیغې یا ګل څخه راځي. کله چې لیکې، قلم نرم حرکت کوي او رنګ پرېږدي. قلم د لیکلو او رسمولو لپاره یوه مهمه وسیله ده.